Thi yalnaban chanmen ngenta'-ngenta' gabmen zi precio'y ngenta jwa'n gabmen laye' ntaka, zinoo reta jwa'na zi yake toza naka tiz este kujmen thi tamen o kujmen zi- zi mbeda' este yake naka porke zi ndenudey ze nxoo men tiz ze ndemen lo exnireya' kenunn- zi derecho para banmen, mbayna tiss este kibmen derechoya o tatimen tamen pues yake toz naka, jwa'na naza ngenta gabmen laye ntak zi- zi yenaban thi mena'.